ا <hesitation> القراءة <hesitation> هي المفتاح، اه يشوف أساليب مختلفة منها، اه يكتب يوميا اه حتى لو حاجات بسيطة اه باش يحسن مهارته و <hesitation> مراجعة اه الكتابات اللي كتبها مع شخص آخر تعطيه منظور جديد وتحسن من أسلوبه.